No pues kiau nkuenkan que chiñi nkuenkan nkuenkan kiau kun gua tañkiy kiau tame este kiau tame rnu gariuy takiay rañkiji pues este nanu ke mjau ntjajau jikan nukan que nda gua ñkiy kiau bu xikidk u este diosu ya datse este u mjau dimi niplame tamen nip lame mjau ntjajau u pur ki ntjee rua teje este ki nda tre ma laue y de lo que tjeu de biu taung kiy ki ljiua y pugan kiy kiy lu ke u kuiji ma tajau ntjajau kajuay ma tajaju njtjajau naskua naskua este santa maria tampalatin biujiy ama tajau ntjajau si me smaulp si me pje santa isabel ma tajau ntjajau y tu meje ru ganu ma tajau ntjajau y lu ke ki ntjajau kiau nank u juay laue bakiñg ya kampiujun jus nda nmje pugan pero si mjau dagu njtjajau pa u nteje lo ke u dagugan y naañ ya kiau nanu ya najuun natajaun tjajau ya tañkiudan y si lame bale bale ljiua y kji. Pero kjuande juay tjung gueno pues este ya naañ ya kiau najuu tanua skuela ki kiy naxiau kiuet xii ri kiet y ya naañ ya nataung lo que kiau laki nataung piats nataung ramjiit pus ya lagua lanteje y meje tamujuye bu kiau tadk y kiau lapu meje biu matejek y numas puk nda ki 20 pesos nda mek npiay nijiy xiau kiau lataung lu ke kiau lki y kabale bijiy naui ya naañ kiau gua lalejen ljiajau lagua latajau ljiajau kajuay kua ripi onde onde lai ljiaju y lanjua igual njuande tataung lo ke laki lo ke laki katus y ya naañ cuando kiau nakijit ya nip naguaip mas kiau nank o tadk ya kiau ya name ya taji kiau biu kambiay biu kajiaung ke tame y njuande ru tae kius kiau kantap naguaju nda ki ntus ke daguajaudk nda juiu ke ya lame nda ki ntus ke ya lame nda biu nmjiep es de xchjue y biu sankajaut ki xchjuep ljiua xchjuep de rañkiuan de biñjin biu bijiy daguajaudk dabiju pero kantap nabiju kuniu ñkie gakiung bijiy tame nda ki ntus bijiy kiriuaja kiau nabiju y naañ ya tapu kukua bae danua danueje y bijiy ya mas ripi biu npu. Pero si si nep na na si bu daguk ntjajau me ntsau y ya mas naañ bijiy ya njun ya ki liyet ya mas kidat ya najun nauin biu ntus que chiñi tame biu nti ntus pero daguygan nda injeniero ke ne de ru nep njeu programa de jornaleros agricola ujuy daguaygan ru gatu ru blok ru arena cemento de ru ndujuy meje daguaygan ndu ujuy dagugan y kiaugan namaañ biu ntus meje ru liyet nabiayan bijiy bu chiñi tamen jau ntus pero si nda lamay lantaung nda laji ru material ndu nda lame ma gataung ast biu kamus y mjau maay y nda mjau bale tamen nda laueng pa ne nda ki ntus es cuanto ru kius y ru chjijiñ pues igual chiñi nda lantaung laiki kajuay ya casi casi ni nau tu bale ljiu tuu nip lalejeng bale ljiua kji ndu ya riat nda taung y yast chiñi de de ru me tsau de lo que lamip este ya dabau cle xtchja y chiñi cle xchja <hesitation> bueno pues chiñi kiau ngukan nda ñjie jikan xkikan liekan jikan dabukan njajau de ngudan richjiu ru liyet riabiayan. Este nduk dajuajay date mjau daljañ biu skuel nduk me pero jikan nachjiaun nain la lucha lo posible ke nayun biu kambiach ke ndu nduanat skuel y pues este chiñi lo que kiau nsikan que ojala ke ndudat este takji talajau ke no kun nkjiajay de ru nep sanegan que te aveces mjamp ke nduk ljiñ nep nkijiñ bueno bale nep lami ke lagua nendat njuande ru nep piint y y pues para ke kiauguan nda ñkiuy laju lasebat lamudat nda ñjie ru liyet mang ke nda nu nu bijiy ne njuande si bijiy daue kantap ya chiñi bijiy ke laiau lamu nda ñjie ru liyet porque si siga nda bijiy lae kuajau juau damiut guneun dimiut lamang guneng dimiut landajaudat liedat laneudat ndudat ndudat gamjiang bijiy gaki pik laju nda lasebat nda ñjie ru liyet pa ke nu bijiy nki si nu kiaguan kumu ñkiuyen kumu xkigan xkibat de ru liyet tamenan nuinan pik ndu ru mas mjau nuinan pa ke. Si kiauguan gauinan nep sanegan ndudat njuande gaki nep sanegan ndu mjap nijiy mjau mjap tsjau jiy pero me kiaguan tamenan este tamenan este ngudan mjau danueje y y si jie kakuajayp dius yut nda mjau danueje bu ndiy y y u este y u lankuts lu ke ji kaxip pero pero si kantap es kiauguan nuin nep mjau nuinan pa ke ndudat njiajay pa ke gajunan ngunan nda ñjie solamente con con kiauguan y nduk ru kjiuyet liyet njuande kiau lanu mjau gamandat guneng mjau juaudat kuajau najayit kuajau mbiajau njuande es sanegan porque lamidat chiñi dijiu liedat nduk pero nip lanu nep abudat pero abudat <hesitation> nda xilie u nep sku budat ntuns gua nendat ru liyet lauibat danembat y y nau krabat nda njuy liy ke name kuniu ñkie gakiung ndu mjamp ke iu dabu nda cerbeza masing y ya de ru ganu kuabanep ya guaneng y pues daljung y gatu ntuns nibiu nijiy biu ñjie ke lapukan jikan xkikan ke kayudan nda ñjie kariajaudan para ke nu nep namebat porque ya kun nep nda lamip bijiy. Ya nda gua lariajap pero ya que sirve necesita nda landundat liyet ke nduanat ñkie danueje ke nduanat kaimp aunke ndudat nip kuijibat nuadat pero kiauguan tamenan biu kaljiaun de ntundan nudan nep te si te nep sanegan nkuban y pa ke nu siga nki porque si kiaguan ni nkuban ndudat siga gaki.